सफलता में है नि भाग्य की घणी बड़ी भूमिका होवे। भाग्य को घनों बढ़ो योगदान होवे सफलता ऊनी ये केवे की अपन कई कई काम में सफल हो जावा। <noise> और अपन कई कई बड़े पद प्राप्त कर ला तो अपन ऐसा के बा की मारो तो भाग्य ने साथ दे दियो। मारो भाग्य बढ़िया तो जिसे मु सफल हो गयो मैने मेहनत की थी जिसे मु सफल हो गयो एनी ये सफलता खेवे है। अपन काम करेगा कर्म करगा जब जाके ही अपन ये फल प्राप्त हो गा। बहुत सारा सफल नि होवे तो यू केव की अरे यार एको तो भाग्य ने ही साथ नि दियो।